أول شي لازم تعدل السي فى حجك اللي هي السيرة الذاتية يعني، و وتحط فيها أبرز المهارات اللي أنت تعرف لها، وخبرات التدريب، وإيش التدريبات اللي أنت خشيتها، الكورسات اللي أخدتها. <hesitation> بعد كده أبدأ دور على الوظايف يا أخي. و أول شي المجال اللي أنت تحبه بعدها، شوف لك ورش ومدري إيش